عشان تصير أقوى، جرب تمارين رفع الأثقال، مثل الإسكوات والضغط والرفع المميتة. كمان ممكن تسوي تمارين وزن الجسم، مثل البوش أب والبلانك. ومو تنسى تاكل أكل صحي وتاخد راحة كفاية بين التمارين عشان تتعافى.